<hesitation> බිංදුව, සීය, දෙසීය, තුන්සීය, හාරසීය, පන්සීය, හයසීය, හත්සීය, අටසීය, නමසීය, දාහ <hesitation> එක්දාස් එකසීය, එක්දාස් දෙසීය, එක්දාස් තුන්සීය, එක්දාස් හාරසීය, එක්දාස් පන්සීය, එක්දාස් හයසීය, එක්දාස් හත්සීය, එක්දාස් අටසීය, එක්දාස් නමසීය, දෙදාහ. <hesitation> දෙදාස් එකසීය, දෙදාස් දෙසීය, දෙදාස් තුන්සීය, දෙදාස් හාරසීය, දෙදාස් පන්සීය, <hesitation> දෙදාස් හයසීය, දෙදාස් හත්සීය, දෙදාස් අටසීය, දෙදාස් නමසීය, තුන් දාහ, <hesitation> තුන්දාස් එකසීය, තුන්දාස් දෙසීය, තුන්දාස් තුන්සීය, තුන්දාස් හාරසීය, තුන්දාස් පන්සීය, <hesitation> තුන්දාස් හයසීය, තුන්දාස් හත්සීය, <hesitation> තුන්දාස් හත්සීය, තුන්දාස් අටසීය, තුන්දාස් නමසීය, හාරදාහ, හාරදාස් එකසීය, හාරදාස් දෙසීය, හාරදාස් තුන්සීය, හාරදාස් හාරසීය, හාරදහස් පන්සීය.